يا راجل لو بنكون طائر ليوم واحد، نختار نكون صقر، سرعة، وقوة، ونطير في السما بكل حرية، ونشوف الدنيا من فوق، الصقر راهو رمز العزة، والشموخ، وما أحد يقدر عليه، نتمتع بالجو، ونعيش حياتي بكل قيود، بلا قيود ليوم كامل، وبعدها نرجع لحياتنا.